<noise> Naq janaj ak'on re'ee narisik'im rixqeel re'ee nrisik' wach qa'ken re' kiro'ka nrila' la peet nawila' pa re' re' rib'aqel rika'al kiro'ka pa'na re'ee han niq'ar ke mahoj ta onteera nqa nqasik' wach re' xajunaj wach la ixoq re'ee nawila' pa kiro'ka pa'na nat'aliim wach reh naq'aram qa re'ee najaam nawii' ruu' re'ee re'ee re' re' niq'ar han <noise>